Mahakasiky gny lahatsy. Lahatsy zao tsy voafehy fa njanahary ro manao azy. Njanahary avao mahafehy anio fa tsy misy olom-belo mahafehy anazy zao. Lafa njanahary manao anizao hoe maty iha, la maty vatany zay. Lafa njanahary manao anizao hoe toy gn'anao, la omeany vatany iny la anao iny. Lafa njanahary manao anizao hoe velo iha lahy, velo vatany iha zay la azonao ze raha ilanao.